hlýtur að taka málefni sjóðsins Gamma Novus til skoðunar segir sérfræðingur í fjármálamörkuðum gamma vinnur nú að fyrir sjóðinn og fasteignafélag sitt Íslendingar hafa tapað minnst einum og hálfum milljarði króna á netglæpum á árinu íslenska ríkið gæti átt rétt á hundruðum milljóna sem lagt var hald á í stórri alþjóðlegri aðgerð gegn ólöglegri

vefsíðu maður vopnaður hnífi stakk fjóra lögreglumenn til bana á lögreglustöð í París í dag árásarmaðurinn vann á stöðinni

ekki er vitað hvers vegna hann réðst á starfsfélaga sína gerðar voru tvær útgáfur af styttunni styttunni

eða þá að upprunalega verkinu hefur verið breytt segir myndlistarkonan Ólöf Nordal hún undirbýr sýningu þar sem Geirfinnsmálið kemur við sögu kennari á Húsavík prjónar fimmtíu og sjö lopapeysur á börn og starfsfólk á barnaheimili í Rúmeníu hún á tuttugu peysur eftir og prjónar í kappi við tímann svo þær komist til skila fyrir jól

gott kvöld sérfræðingur í fjármálamörkuðum segir að Fjármálaeftirlitið hljóti að taka málefni

til skoðunar ef það er ekki

ætlað er að hámarka endurheimtur úr sjóðnum vandræði Gamma Novus má rekja til erfiðrar stöðu upphafs fasteignafélags nýráðinn forstjóri Gamma sagði í kvöldfréttum sjónvarps í gær

milljarð vantaði til að fjármagna allar framkvæmdir félagsins til verkloka kvika banki tók yfir Gamma í vor samkvæmt heimildum fréttastofu var það þegar nýir eigendur fóru yfir grunngögnin að baki Gamma Novus sem í ljós kom að staða sjóðsins var mun verri en talið hafði verið það sama kom í ljós við endurmat

á Gamma

vinna við að endurmeta aðra sjóði Gamma er langt komin en samkvæmt sömu heimildum má ekki búast við sambærilegum breytingum þar staðan skýrist á þriðjudaginn þegar fundur með verður haldinn þar sem kynnt verður áætlun til að hámarka eignir upphafs það felst í því að leggi félaginu til umræddan milljarð til að klára útistandandi verkefni sem flest eru

á veg komin og setja í sölu

verði aftur á móti seldar með þessu móti verði hægt að tryggja sem mestar endurheimtur gangi ekki að þessum skilmálum þarf Gamma að finna aðrar leiðir til að fjármagna félagið fjárfestar í sjóðnum eru afar óánægðir með stöðu mála og kalla eftir skýringum þeirra á meðal eru forráðamenn lífeyrissjóða

fastlega ráð fyrir því að þeir sem reka sjóðinn í dag muni fara yfir rekstrarsögu þessa sjóðs það er varðveisluskylda á bókhaldsgögnum í sjö ár og við ætlumst til þess að okkur verði svarað á trúverðugan hátt að það hafi engin spilling verið þarna við höfum enga ástæðu til að ætla að það hafi verið þannig en að því verði svarað fyrst af öllu Ásgeir Brynjar Torfason sérfræðingur í fjármálamörkuðum tekur undir að þetta mikla hrun á eigin

fé sjóðsins kalli á einhvers konar rannsókn það er svo mikil breyting á svo stuttum tíma það hlýtur að þurfa að rannsaka það vel annaðhvort geti fyrirtækið sjálft efnt til rannsóknar eða fengið utanaðkomandi aðila til þess þá hafi Fjármálaeftirlitið hlutverki að gegna fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með með lífeyrissjóðunum og ef lífeyrissjóðirnir voru stórir

þarna inni þá spyr maður sig hvort það hafi átt að vera harðara eftirlit þaðan frá séð já eða þurfi að kíkja á þetta mál núna þetta eru náttúrlega eftirlitsskyldir aðilar líka kvika og Gamma þannig að það hlýtur

byrjuð könnun á því hvort að þarna sé eitthvað tilefni til að rannsaka málin frekar fjármálaeftirlitið segist ekki geta gefið upplýsingar um einstök mál tap einstaklinga og fyrirtækja hér á landi vegna

einum komma sex milljörðum króna færri slík brot eru tilkynnt til lögreglu hér en annars staðar í Evrópu Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu ávarpaði ráðstefnuna netógnir í nýjum heimi í Hörpu í morgun í máli hans kom fram að tap vegna netglæpa hér á landi nemi einum komma sex milljörðum svokallað veldur mestu fjárhagslegu tjóni þá sendir póst undir fölskum formerkjum og reynir að fá viðtakanda til að greiða sér pening karl Steinar sagði að tekist hafi að endurheimta hundruð milljóna sem tapast hefðu í netglæpum umfangið væri þó enn meira þar sem tilkynningar um slíka glæpi séu færri á Íslandi en annars staðar í Evrópu íslensk fyrirtæki séu treg að tilkynna þá karl Steinar sagði á ráðstefnunni væru algjörlega án landamæra í dag gætu glæpamenn pantað aðstoð færra tölvusérfræðinga hagfræðinga og jafnvel lögfræðinga til að brjóta af sér allt væri falt fyrir rétta upphæð þá fylgist lögreglan grannt með því hvernig netið er notað til að selja þýfi og fíkniefni lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kom nýverið upp deild til að takast á við netglæpi karl Steinar nefndi hvernig íslensk yfirvöld aðstoðuðu bandarísku alríkislögregluna við rannsókn á starfsemi Silk Road vefs þar sem fíkniefnaviðskipti fóru fram og var hér á landi nú stendur íslenska ríkinu til boða að fá hundruð milljóna sem gerðar voru upptækar í málinu karl Steinar þú segir að

það sé vegna þess að menn óttast ímynd sína

það er ákveðinn tregi

hvernig birtist sú

brotastarfsemi í netheimum hún er

að þróast mjög mikið og er

segir að hundruð milljóna sem voru gerðar upptækar í máli standi íslenska ríkinu til boða maður vopnaður hnífi stakk fjóra lögreglumenn til bana á lögreglustöð í miðborg Parísar í dag árásarmaðurinn vann á lögreglustöðinni en

er vitað um ástæður árásarinnar hann lét til skarar skríða um

og særði einn til viðbótar lífshættulega áður en hann var skotinn til bana lögreglustöðin er í hjarta Parísar skammt frá hluta miðborgarinnar var lokað vegna árásarinnar sem vakti mikla skelfingu í

kvenna og karla eldri konur

eru sviknar og þeim refsað fyrir að vera heimavinnandi segir ein þeirra frítekjumark komi í veg fyrir að hún geti bjargað sér í neyð á borgarafundi RÚV um málefni eldri borgara fyrr í vikunni kom fram að níu þúsund ellilífeyrisþegar glími við alvarlega fátækt mjög stór hópur af fátækasta hópnum eru konur þær hafa margar hverjar afskaplega lélegan

það eru göt í þeirra starfsaldri Ásdís Skúladóttir sjötíu og sex ára Vesturbæingur og félagi í gráa hernum segir að margar eldri konur finni fyrir fjárhagserfiðleikum við erum svolítið sviknar þegar lífeyrissjóðirnir verða lögbundnir um nítján hundruð og sjötíu þá

kvenna á árum áður samkvæmt tölum frá Hagstofunni fá karlar að meðaltali tuttugu til þrjátíu þúsund krónum meira en konur á mánuði í lífeyri það væri hægt að segja að við værum verðlaunaðar á efri árum með lágum lífeyri eftir allt það starf sem

að lifa áfram áður en við förum að skerða tekjuskerðingar og frítekjumark hafi áhrif á hag eldri borgara að fá ekki að bjarga mér að það sé sett stopp á upphæðina sem ég má vinna mér inn að manni sé í rauninni hegnt fyrir að vinna nærri tuttugu hafa látið lífið í blóðugum mótmælum í Írak síðustu daga lögregla hefur beitt skotvopnum gegn mótmælendum sem brjóta gegn útgöngubanni sem tók gildi í morgun mótmælin hófust í fyrradag en þau beinast gegn stjórnvöldum sem sökuð eru um spillingu og aðgerðaleysi fjölmennust eru mótmælin

í höfuðborginni Bagdad þar er atvinnuleysi mikið og margir eiga ekki til hnífs og skeiðar í gærkvöld komu rúmlega eitt þúsund manns saman á

torgi í miðborginni það eru fjölmennustu mótmæli í Bagdad frá því Adel forsætisráðherra tók við fyrir tæpu ári mótmælendur freistuðu þess að komast að stjórnarbyggingum en lögregla stöðvaði för þeirra með

táragasi og skotvopnum talið er að um tvö hundruð hafi særst í átökum gærkvöldsins og yfirvöld settu á útgöngubann sem tók gildi í morgun þrátt fyrir það komu tugir til að mótmæla í hádeginu

en mættu vopnuðum lögreglumönnum staðfest er að átján hafi látið lífið í mótmælunum sem ná til flestra stórborga Íraks

leysa ýmis vandamál í stjórnkerfinu sem hefðu stigmagnast síðustu áratugi stjórnendur sveitarfélaga eru ósáttir við frumvarp um og hafa áhyggjur af því að hann verði nefskattur á íbúa mikilvægt sé að hann verði hvati til að flokka úrgang sem fyrr var sveitarstjórnarfólki tíðrætt um skiptingu fjár milli ríkis og sveitarfélaga á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna

sem fer fram í dag og á morgun gistináttaskattur samgöngur reglur jöfnunarsjóðs og framlög frá ríki til grunnskóla og þjónustu við fatlaða er það sem sveitarstjórnarmenn vilja bæta ásamt nýju frumvarpi fjármálaráðherra um

nýjasta útspilið í fjármálalegum samskiptum milli ríkis og sveitarfélaga þar sem að kemur eins og þruma úr heiðskíru lofti einhvers konar álögur á sveitarfélögin og

á íbúa þessa lands við sjáum ekki alveg skynsemina í því að skella þessu á sem reikningi á heimili og atvinnulíf án þess að það sé rætt eða útfært þannig að það skapi raunverulegan hvata til að gera vel á meðan að

er ekki möguleiki að útfæra hann falli misjafnt til á heimilum eftir því hversu dugleg þú ert að flokka þá er þetta ekkert annað en nefskattur sem kemur ekki til með að hafa þau áhrif sem honum er ætlað að gera fjármálaráðherra segir að það komi sér ekki á óvart að um

sé deilt tilgangur frumvarpsins sé að draga úr urðun ég tek eftir því að athyglin er öll á skattinn sjálfan og þá fjárhæð sem gæti komið til miðað við óbreytt ástand við ætlum ekki að hafa óbreytt ástand við ætlum að fá fólk til að flokka meira og atvinnufyrirtæki

þurfa að gera sitt sveitarfélögin eru

við þurfum bara að vinna úr þeim athugasemdum sem koma fram á þinginu og fá

niðurstöðu í þetta mál í stjórnarsáttmálanum var sveitarfélögum lofað gistináttaskatti Bjarni segir að skoða þurfi áhrif þessa nýja tekjustofns á Framkvæmdasjóð ferðamannastaða og semja um þau mál við sveitarfélögin

Ólöf Nordal sem hefur unnið verk um Guðmundar og Geirfinnsmálið enn er mörgum spurningum ósvarað um Guðmundar og Geirfinnsmálið einn angi þess hefur ratað inn á vinnustofu Ólafar Nordal sem undirbýr yfirlitssýningu um feril sinn þar rifjar hún meðal annars upp verk sem hún vann fyrir á Alþingi árið tvö þúsund Ólöf ákvað að endurgera

í blautan leir og setja á staur á Þingvöllum þar sem þingheimur þyrfti að ganga fram hjá honum og sjá hann myndin átti síðan að veðrast og hverfa en þegar Ólöf hugðist nálgast styttuna til að gera eftirmynd af henni kom upp babb í bátinn lögreglan neitaði að sýna henni styttuna það tók Ólöfu margar vikur að fá aðgang að henni þrátt fyrir að dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri hefðu veitt leyfi fyrir því það tókst þó að lokum og ég mæti þarna

svo kemur hann loksins og birtist með lítinn skókassa undir hendi og ég hugsa hann er nú eitthvað að rugla

stríða mér hugsaði ég og svo setur hann þennan skókassa á borðið og opnar hann og það var svolítið eins og að að opna

gusu upp einhverjir eitraðir einhverjir eitraðir andar og manni var bara ekki um sel og svo tekur hann upp þennan litla

Ólöf ljósmyndaði hausinn í bak og fyrir og fór heim að vinna myndina henni gekk illa að fá hana heim og saman við þær myndir sem hún hafði áður séð af Leirfinni

dagblaðanna þá var henni sagt að lögreglan hefði gert myndir af Leirfinni upptækar úr myndasöfnum hún fann myndina að lokum á filmu hjá Landsbókasafninu og þá gat ég fundið

þá mynd sem ég var að leita að sem er þessi mynd og og fór heim og

mér algjör hulin ráðgáta ég skil ekki af hverju það hafi þurft að gera tvo nema þá að þessi sem var gerður fyrst hafi verið of líkur ákveðinni persónu og það hafi þurft að breyta honum

þá ertu að tala um Magnús Leópoldsson já hinn upphaflegi var gerður eftir lýsingu sjónarvotta af manni sem talið er að hafi hringt í Geirfinn Einarsson kvöldið sem hann hvarf því hefur verið haldið fram að

sem fréttastofa ræddi við kannast

hafi verið gerðir fyrsti hausinn sem Ólöf mótaði var úr blautum leir og lak niður á Þingvöllum nú hafa flestir sakborningarnir verið sýknaðir svo nýi hausinn er úr gifsi og síðan hef ég hugsað að ef ef það verða einhvern tímann sættir sættir í þessu máli þá mun ég steypa hann í brons kennari á Húsavík prjónar nú lopapeysu hún lætur ekki þar við sitja heldur prjónar peysur á öll börn og starfsmenn og á barnaheimilinu sem fimmtíu og sjö talsins hún segir gott að geta gert eitt stórt góðverk

hún heitir

fædd tvö þúsund og tvö og er sautján ára síðan í febrúar og hún er bara hér á

barnanna minna ég segi það alltaf síðustu jól tvö þúsund og átján var hún að segja mér frá sér og

hópinn og sjötta febrúar byrjaði en hvers vegna á allan hópinn

hafi ekki viljað skilja neinn út undan ég vildi að öllum væri hlýtt ekki bara henni Guðrún segir að hver stund sé nýtt og telur að hver peysa taki að meðaltali fimmtán klukkutíma hún sé reyndar iðulega með prjóna í höndunum og eigi erfitt með um tuttugu peysur eftir og er komin með konur til að hjálpa mér í restina og stefnan er að klára þetta núna og skila þessu suður í lok nóvember þetta er bara gaman og gott að geta gert eitt þannig að þetta er verkefnið þetta árið tvö þúsund og nítján hvað gerist næsta ár fara að hugsa það

kannski bara sokkar og vettlingar næst já í stíl

fimmtán til tuttugu metrar á sekúndu og rigning með köflum hvassast við suðvesturströndina en mun hægari vindur og bjartviðri norðan og

hvessir þegar kemur fram á morgundaginn áfram hvassast suðvestan til fer síðan að rigna sunnan og

annað kvöld hiti víðast á bilinu fjögur til fjórtán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir það var dramatík í tugþraut karla á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Doha í dag þegar heimsmeistarinn þurfti að hætta keppni vegna meiðsla Albert Guðmundsson landsliðsmaður og leikmaður

er fótbrotinn og verður frá keppni næstu mánuði og landsliðsmaðurinn Rúnar Már Sigurjónsson var á skotskónum í hlýtur að taka málefni sjóðsins Gamma Novus til skoðunar segir sérfræðingur í fjármálamörkuðum gamma vinnur nú að fyrir sjóðinn og fasteignafélag sitt

alþjóðlegri aðgerð gegn ólöglegri vefsíðu maður vopnaður hnífi stakk fjóra lögreglumenn til bana á lögreglustöð í París í dag árásarmaðurinn vann á stöðinni ekki er vitað hvers vegna hann réðst á starfsfélaga sína gerðar voru tvær útgáfur af styttunni

þá að upprunalega verkinu hefur verið breytt segir myndlistarkonan Ólöf

Nordal hún undirbýr sýningu þar sem Geirfinnsmálið kemur við sögu þessum fréttatíma er

næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn

það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og alla dagskrá okkar í RÚV